Ada isan mal amtan inama kasabee wotchachan ada yedeni inama chobi badafaa hesitation nyat chopi gureni mukeni gereni kadibin muk nyat ka hund nyati jira kadibi ka bisan hunda gudit jira kadibi bisan hund ifela duga kadibi dansum hund suni inamat sifa kadibin kurumsa kurumse ilkan riga kadibin ada ishian ada akana ada ishia tabine mata wo inamara haden biloan inamara hadeni.